Raha ny amiko manokana aloha de ndraiky isam-boara aho no mampilitsy carburant agnatiny tômôbily, de mandany eo amin'ny un million fmg eo zahao manao plein.